<hesitation> Ebintu ebindakunda kugambaho nkaanye nk'omuntu eky'okubanza ndakunda kugamba aha shaara yee okushaba ndakunda kugamba aha shaara ahaakuba katugire ngu naaba nyine banywani bangye twaba turagaaniira twatandika kugaaniira aha kushaba, twatandika kugaaniira aha kigambo ekiri omu biiburi, zo ez'enshonga zirankoragye munonga munonga ndashemererwa naaba ndazigambaho, zirampeereza amasiko, ziranyongyera okushemererwa, zirampeereza okwikiriza mbwenu ndakunda kugamba aha kushaba munonga, munonga, munonga <hesitation> endiijo topic ei ndakunda kugambaho ni topic ni topic y'eby'obushuubuzi ahaakuba ndakunda okushuubura munonga. <hesitation> Kindimu omu magara gangye mbwenu ndakunda okushuubura twaba turagamba aha kushuubura, twaba turagaba aha- aha- ahaakukora eby'obushuubuzi, okworatunguura business yaawe, okworabiika esente, okw'esente zirazaara ngyenzi zaazo, katugire ngu waaba oine business yaawe haa ebintu ebi oinemu oku birakutaahiza esente, okworabiguza, okworatunga ab'okwija kubigura, okworabatwariza, na n'okwokubaasa kufuna abantu bingi ab'okwija omu business yaawe kugura ebintu byawe kwenda ngu egume erigye, egume eyemeriiregye, egume neekureetera amagoba <hesitation> ebintu nk'ebyo nibyo ndakunda kugambaho nyowe, ebintu eby'enteunguuka ebikureeta entunguuka na n'ebirareeta okushemererwa.